biby haingampandeha le haiky aloha voalohany androngo, androngo zegny mitsoriaka izy ka fa mandrahabe izy kara tsy izy aby takeo igny.avakeo le biby maventy malaky mandeha koa o cheval, fo le miadagna ndreka sokatra, lalinta akao sintry jiaby zegny.